So mkpede ntu nwan ndin nkodoe edi kied enye ama aka ñwed enyene iriọe ñwed siak idahaemi udoho, ido ndisine owu udunim k'utọk, ndisime owu ifanke k'atọk enye ọdiọnọ, nte enye ọsuñ abañde esine mkpo nsie, onyuñ afan, nte e aañade akama idem nsie ọnyuñ afan enye idihe owu emi afiñide iko usọp usọp Enye edi owu emi edide inyuñ inyimeke mkpo mo owu. Enye edi fou emi edide anything ono no e akama, uka wabup, se eke se ono no e akama, imibiadke mkpo oro ana afiak anyak ono fin nte ofo okonode e ekama ntak ọsuk auak ọsuk awak se ndade mma e enye edi ndohode ke mmama e ke nteak ku nise, edu uwem nsie ma ifiọk ñwed enyenede adade adian ma nda mmana ifiọk emi abasi ọnyuñ onode e that is why ndọhọde, ntak ndọhọde ke ami mama nwan nni and unyem ndima owu ana oro esi mme ufọk emi nwan, emi nwan oro otude me ufọk oro etied didie me ndi ufok emi edide ubak ukade edi aman akpa ndito, ubak ọfọk do akade idu ufanke, ubak ufọk do akade edi mbin akamade efid anwawana enwan maden owu, ubak ufọk do akade mmo edi idad, so mma mesie ufọk emi nkade, mfina idakhọ enh ufọk mmo oro edi ufọf emi mi edide nyuñ nsie edu mmo afan, ete nise afan eka nsie afan, family nsie afam that is why enye edi ntak emi ani ndukde nkud e sia enye idiu ma ani iyekama ukem idu oro k'ufọk mmo ida idi ufọk inñi idinam ufọk nni utọk nni adaha ada.